Xkú tsí nda̱ñu̱ú, ste̱e̱, mbroꞌon ñajúún, ste̱e̱, ga̱á. Ndóo yáá naguájnúu̱ ikhii̱n, e̱ste̱e̱, nda̱yo̱o̱ rí nuni̱i̱, nuꞌ-nduꞌyée̱ rí naꞌphi̱i̱. E̱e̱n, luego, ste̱e̱, nakujma rí nuni̱i̱ iñá, iñá, nukujma nuni̱i̱. Nduꞌyáa, por ejemplo, nduꞌñíi̱ chu̱mba̱ꞌ naꞌphúu̱n. E̱ste̱e̱, o tal vez nuñíi̱ ac ular jngó mu̱- ma̱ga- magóójudee̱ ne̱ mu̱pho̱ i̱jíi̱n. E̱ste̱e̱, khu̱únꞌ rá, ste̱e̱ ndu̱ya̱á ste̱e̱, nagájnuu ndu̱ya̱áxo̱ꞌ rí naguájnúu̱ mbroꞌon, porque e̱ste̱e̱, nu̱ña̱wu̱únxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ xtíla̱, porque luego na̱tu̱ꞌúu̱n ná nudii̱n xtíla̱ tsí lakiin. E̱e̱n o si no, e̱ste̱e̱, ndo̱ó nu̱radíi̱n. E̱ste̱e̱, kajngó ikháanꞌxo̱ꞌ ndu̱ñúu̱xo̱ꞌ rí mbroꞌon. E̱ste̱e̱, ya sea que tra̱ꞌmíi̱ inuu exe̱, inuu itsí, oo oo inuu guꞌwá mbo̱ꞌ, tra̱ꞌmíi̱ rí nandúu̱n ma̱tu̱ꞌúu̱n awúun guꞌwá. E̱ste̱e̱, mu̱rawíi̱n i̱jín xtíla̱ tsí lakiin. O de repente, e̱ste̱e̱, nudii̱n khiin, nugóradíi̱n ño̱ꞌo̱n na̱ꞌ tra̱ꞌmíi ná ikhaa inúú, nákha ná guꞌwúún o ná nunu mangaa. E̱ste̱e̱